اول شي <hesitation> تجفس الي اهيا ال-الاكمام تجفسهم لي داخل وبعدين اهيا بتصير على شكل جي مستطيل يعني يكون سهل <hesitation> وبعدين تحطها فوق بعض جي حق يصير يعني الطي بطريقة صحيحة